पानीम्बा माछाबाहेक लै अरू प्राणी <hesitation> बस्ताछन् । तैमध्ये <hesitation> गोही, घडियाल, पेन्गुइन, घोगी, डल्फिन, हिप्पोपोटामस, भ्यागुता, कछुवा, समुद्री अर्चिन, एनोकोन्डा, अक्टोपस, स्टारफिस, झि‌गा जासा प्राणीहरू बसोबास अद्दाछन् ।